إي طبعًا، عشان أني أبي أسوي ساندويتش بسيط آخذ شريحتين خبز وأدهن واحدة بجبن أو مايونيز وأظيف شريحة دياي أو خيار. أغطي بالشريحة الثانية وأج- وبعدين أشويها في الشواية وبعدين أجطعها بعد ما أطلعها من الشواية، أجطعها نصين.